Maro meɗen no ne maro kanjinoye annduɗen. Enen ni maroji ɗi annduɗen e wodi maro jutonde e rabbtine, e wodi, <noise> binnilawori e wodi binnilawori, e wodi e boyuɗe bendilauta. E ɗe cindire ɗabbire e jutunde, be wiya jamila, woɓɓe yiya nmi bate. E ɗe ɗo irakanje aweten ɗo en. maroje meɗen huɓoɗe yiyoɗe yiyayre awuten en gala maro aweten e laydi jorne yaw.